Quannu era carusu tanti vôti fici la finta di essiri malatu pi 'un jiri a scola. Mi ricordu ca sempri diciva a me matri ca mi duliva la testa. Iu pensu ca la matri si duna cuntu ca lu figghiu sta dicennu na fissaria e pi chissu a li vôti mi l’accurdava ma autri vôti mi mannava a la scola senza fari tanti storî.